באלניסבה להאד אלמאואד מוהימה בזאף פלאחיאה، חית כתעאונכ עלא אלמסתוא אלשחסי באש דיר פלוס ו תסתת’מר، ו פלאניסבה ללמסתוא אלעמלי כתעאונכ באש כתלקא די מיטוד כיפאש תח’דם ביהם، ו אלניסבה לאנאס אללי מא כיערפוש האד אלמאואד רא דימא כתלקאהם עאישין תחת אלרחמה דיאל אנאס אללי פאهمין האד אלשי، הא...